Da voro kakwe kang ere daba nung nunghanak ɓo, ɓeyoo dangha ti tiki shimim maa, mi nee ti dom a ɓakeya? mi shimi maɓo, mi kane ɓan taka daɓa nunghiyo, yinshika mon tave nung ka mon nen nunghiɓo ni gboɓa, minshu kpang luk kakwe, ɓeyo paa nwe, ye tami she nami ge a tin ɗo ka daba nunghi mi shimi maaɓo, ɓeyo mi teha ge ko a ɓakeya mi ka gbomem lomi nnungkwen ti tiki, daɓa ne ɓakwe nunu, kuman nne ɓakwe da da shwala, ere kami ɓakwe min shwanen lomi min shwanen lomi ti shimi, min yili bene taa ti lo ere ɓo, lokoci voro kamin daa yuu nne ɓakwe nu nu.